<noise> अगर ऊपर-ऊपर से देखल जा त केहू के भी ए लागी सकेला कि भाषा और विचार में कउनो संबंध नाहीं होला पर कउनो भी समझदार व्यक्ति <noise> ए जानेला कि भाषा और विचार में बहुत गहिरा संबंध होला। ए दुनो एक-दूसरे के साथ-साथ चलेले और एक-दूसरे के पूरक भी होले। काहेकि जइसन विचार रहेला ओइस माने के भाषा निकरेला और ओही से समाज में ओकर स्थान पता कईल जा सकेला और एहो बात बा कि माने के जइसन विचार रहेला ओइस भाषा निकरेला और भाषा व्यक्तित्व के प्रभावित करेले। व्यक्तित्व ठीक रखले के खातिर विचार में शुद्धता होअल बहुत आवश्यक बा। विचार खराब भइल भाषा खराब होई और भाषा व्यक्तित्व के खराब काई देई जौन जीवन पे भी बहुत बुरा असर डारी। एहि नाते विचार <noise> के ठीक रखल अपने व्यक्तित्व के ठीक रखले के समान बा। <noise>